Ochẹgba k'ọchẹ koo piabọ gboo, oopiabọ ipoyeyi naalọ ma no ọnya nna ka liiyọ biipeyi kwii yọchii na je kọọ ọda na nọọ yaa oọdolọhin or abọha kunu nna kọọ achẹ <hesitation> ẹno yọ piọa gbọọ gboo kẹla gọọ k'ọwẹ nai yẹ nyaao ọwolọhin, odee nai ya nya owọdolọhin ne gbọọ gboo kẹlalẹwa gaa lẹyi kwọọ achiko fowu gipu ka kẹla liiyọ, oyeyi kun nyaa oyeyi ọkwẹyi? Nna kai je k'oyeyi awoyeyi ọkwẹin, ọda naa gaa yaa akei piabọ. Nna ka ke gbo moyeyiohile ẹẹno yeyi a ke huọtu, ohigboo huọ ọtu k'oyeyi a oke chẹ gaa ipiabọ. So ọda lẹwa ge chẹ lọchẹ piabọ an opiabọa oke chik- oke chẹgba ipoyeyi. Achohile ipiabọ nm'olọhi gobọọbi but aman ẹnoo lọhia oopiabọ nmoo bọbiwoo lọhi Aọ lọfu w'ọchẹ ẹẹnoi gweje, ntu k'eje ogwa w'ọdo bọbi non but oku gwa obobin ma ne ge piọ nmuu gutter w'ọlẹa, ọọma ẹdẹgọma wẹdo wẹn. ẹdẹẹ nọọ ege ga piọọ nm'ugọta gọlẹa ẹdẹgọma aboo wẹn ma chẹẹ a l'ipeyi yọọ, eko duuma ege ja nọọ nmuugọta gọlẹ, ekoduuma ege ja nọọ nmuugọta gọlẹ, anọọ juwẹi l'achọlanọọ, ohigbuwei nanọi je l'achọ lanọọ a ake kw'abọọ chọọ. Ẹnya opiabọ nmoobọbi go olọhi or ọha kunu alọfu wọchẹ neega ne kpa achẹnya ba ne họ ku fantẹlu okonoibo a or uhọtẹlu okonoiboa na ge kpanya ga bọọ, eko duuma alije kọọ lẹẹ aku kpo kpo nyọọ ku kpo luwa. Ẹdọọ ẹgoo kpiji tu ẹkuwa oge mun ma, ai kp'ije luwa ekei kpo flu flu ọlọọ aabọinu ke ta acha a, naa l'ipeyi yọọ k'ẹdoyeyi naa nọọ la nyaa oyeyi nyaa kpaakpa'n oyeyi nyaa tanọ abọ'n, oyeyi nyaa j'ẹgahi l'anọọ'n, ojoyeyi joyeyioli oyeyi olikpo lanọọ'n cọs oo yẹ kọọ gọbu gicho a, achẹ ọchẹ nai nyọ guta inu mẹmlanua ajen wheather k'ọchọlamu nẹo, mamiwọta nẹo kaalekwu nẹo ajen anaa kuu piabọ nma anu a, ọma ọwọha piabọ nmọọdo nmọọdo bbọbi g'ọdo lọhi. Piabọ nmọ nmọ ọdobọbi gọ doolọhia waa ọmaa nun gaa kẹla kunu gbọb ọmaa hamia ọtu koo kẹla tọọ fioo onmọọdo lọhi g'ọdo bọbia <hesitation> ohigbo kọ amia n wẹ ọgba ku onmoobọbioolọhin, n wẹ ọgba ẹkum nmoolọhi ekum nmoobọbiig'olọhi, n wẹ ọgba ekum onmoobọbii g'olọhi